To hamba midata ta conakɨn hamba nimaconakɨ mi tɨlama suɗo tata zamani yai amma hamba dabi karahu lapiyewatɨ conakɨn ndɨ ma irin tahɨ ta conakɨnu ji fata sɨpɨna zu faka mara sɨpuna zugan ka fatau. domin shinkafa ma tɨma ɗe hambata sɨba dabi kara fu lapiyawatu ko kuma ndyan ni taliya wan kɨn dɨma hamba tau amma hamba dabi karahu lapiyewatɨ ji fata sɨpɨn kuma sɨpɨm ma sɨpɨna zu fasa tetlɨ tetlɨ kama tetla marɗɨ hamba zai jika hambata jika conakɨn domin wi hambata duk conakɨn matsaloli ba midata ta ji irin conakɨn tahɨ ta zamani njima amfniyua nji jata karama rashin lapiyewatɨ conakɨn atuwa.